Fitehirizagna tongolo mbamin'ny tongolo lay ndraika, vô azonao igny koa izy ah, de atapinao amigna masoandro, de rehefa maigna igny izy, izy mifampa-afatopatotrao miaraka longany izy, de maigna igny izy ah de <hesitation> sy vitan'ny hoe efa avy natapinao tamigna masoandro izy fa ataonao marivo na fatagna, de akeo izy mba mahazohazo hafanagna amin'ny fatagna igny, de zany mampaharitraritra ananjy eh raha ohatra tehirizigna.